Prima d'tüt ëntà pensé che la siccità ormai al e a l'urdine dël di, cuindi venta cerché dë tenise d'acua da part, ma s'a capita che l'as pa, che la siccità ariva a l'impruvis deve cerché dë distribuì la poca acua che l'as ancura, stisa a stisa a ogni pianta, tüti i di ën poch